راح اختار إنى أتحدث مع حالى بالمستقبل، لأنه أقل شى أعرف أش الغلطات اللى راح أرتكبها وأحاول أتجنبها، <hesitation> لكن الماضى أنا الحمد لله راضية عنه راضية تمام الرضا، وحتى لو ما قدرت أتحدث مع حالى بالمستقبل فأنا الحمد لله راضى عن أى شى بيصيرلى، وأى شى صار لى.